Pues in escalera in escalera ja ki'indo in ja ke'endo tiuku naandi'i ja kiindo ndee ninu te ka'akaando escalera tiuku kiindo ndeé nuuve'e tendee ninu o in escalera de madera naandi'i jiaa tiuku ja ki'indo ku laminando kuunde'eando naanxe'e ka kuve'endo tnaá jaandi'i escalera un escalera de madera.